<hesitation> O hahatoan tsio to tonana, soson dio game, hahatoan. <hesitation> Ena poat i kekerk not puna, o hahatoan kuru kei <hesitation> mamangin mes ina, ai nao not as on i pion, mangin tara guna, to game tsio hahatoan to <hesitation> soka. <hesitation> Yo hahatoan i mamangin mes ina. Tanasah ena pose as ku pil- pilei youh. Na ku ka a to kei re. <hesitation> Para in poat tin neh, tin bongbong poat i kekerek puna, na ku nah to hai skul tsi yah hatuan mea na, na ku pilei yo game. Mangin puna kana pilei sai, mei ah. Na ku mangin oku panas yo pilei ih. <noise> Hare ne katoi na ai na ku tagan mes me yo kain hahatoan ire. Pion not, <hesitation> ne na not menguo pilei re, <noise> noa on mei pilei punai youh, <noise> hahatoan puna to pilei re. <hesitation> Ne mangin tara guo <hesitation> haroroot e kato dio katuun, katsi tara not guna tanasah o Na ku tara hara yo <hesitation> pilei re o <hesitation> pilei ke kame no- o nate. <hesitation> Tanasah no yus oku no momou ao baku. Mei sai an pan to tuo kan no yus oku no baku ao mina, <hesitation> o momou. <hesitation> Yo pan ke hate mengua na, yo pilei ke kame no nate. <hesitation> Yi pan ke mangin me yana eyouh. <hesitation> Kana pilei no mu yus o mina, an tutu puh. <hesitation> O pilei soka yo game yus mao nate tei nakatuun a matonan. Ne tuan ogun.